daktati atammi habari worrati habari tentetii anin <hesitation> arratanii maan yedenii simu sit dattin tun tarehe annin dande <hesitation> woldagar ak bare hospitaliat wol dagare <hesitation> tarehe sun sigafenno feda <hesitation> dubattan yom wol dagarraa anaf sit yom wol dagarre dufte matibabu ant midasitaa guya sun ant himiii tare at anaket sun diko dhede ar murte ant himmii ralle fudedi guyya sun hubbenno fedaa dub uf pange dufa.